A ba̱la̱n hwoltuk go yek de ka̱ gin kir simas, so kume ginwu tulluwu gin hwol tuk ka̱n don ka̱ yisi ka̱ ginwo de na̱m so mo kangwe depa ama̱ pa̱li go yek ɗe cimi ɓal wul wul ilgwe bika̱ ɓo taba lak ti sowu ka man walti ka mani wulti mil jwa ka mani wulti yilkeni jwa, so ka man mɓesti tlo gwe ba̱ ka̱ ɓo taɓa citi so pamma don duk lugwe tlo tewu ka̱ te aka̱ ngwe teɗi, so ka̱ ngwe teɗɗu ka mboshi aci a lubi aci alubi ka pa̱l saura jwasin ilgwe dapa ka̱ daɗe ka̱ pa̱lisomus ka tulli aka̱ pa̱li ka̱na hwol tuki ka̱na hwol tuki aka̱na citi ka wulwul jitle a ka̱na citi a ka̱na tlati kuma cimi tullu go tu masu ka̱ bii ngemti nya ma̱ ɓa̱l ka̱ bii ngenti nya to ten gasisi wo kowani lu ka tul na̱ wul hwoltuk gwaka̱n na̱kgwe ɗe pawe niga̱ lishi wu katul na̱ wul hwoltuk gwa ka̱n ningo hal tul yi pamma ama̱ mbosh ga̱ mboshi mboshi. So ma̱je lubi ge suk lubi ga̱ tak gu ka ba̱l kaza, ma̱je ka ba̱l kaza ma̱ji takjau kimago kaba̱li so ku tullago haba ka̱ te ka̱bi ngem ti nya ca. So ma̱n lishti gwa ka̱n attinya ata̱ koni ki ata̱ koɓi na̱ki ka̱ ga̱ba nya, to ta̱ koɓi na̱ ki ka̱ ga̱ba nya wu to ka da̱nga dlalti, a ka̱ da̱nga dlalti, aka̱ da̱nga dlalti tun a church ka̱n ka nda dlalti tun kulu bi ngemti nya ka̱n ka ada dlalti ten gasiwo ka̱na hwoltuki ba duu tuki, ka da̱nga dlalti, ka da̱nja dlalti a bii ngemti nya kume ka̱ yil ɗa̱ka̱ bii ngemti nya ka̱wu mau gangan gon nini ɗa ga̱ gahwula̱n <noise> gwe de pawo ka da̱nga kopti bi dlabro, bi dlaboo, bi dlaboo aka̱ na dlalti aka̱ na hwoltuki, aka̱ na dlalti aka̱ na hwol tuki kai halka̱ gini si ka̱n a mbala̱n wonti asa̱ kan nya ɗe guu ka mbalti gwasa̱n ma̱jwe ɓo kan nya so sabo na̱ yeke hwol tuk gwe ka̱na pa̱ltiwu simago asa̱ teteɗi aka̱ da̱n ga hwol tuki suksi hwol tuk ka̱na pa̱ltiwu simago asa nji ka̱n na̱ hwoltuki aka̱ te niwo si mago sa̱ ba̱l ma kanti nya de gun ka̱ mbati gwasa̱n. Sabo na̱ si mago sa̱ yen hwol tuk gwe ka̱na pa̱ltiwu ki mago aka̱ yen hwol tuk gwe kana pa̱ltiwu to ka da̱nga kopti bi dlaboo, bi dlabo aka̱na dlalti, ka̱ na dlalti a ka̱na dalti ana wulti koo ka̱na dalti a ka̱na wulti koo mus nu ka̱n ka nda cin tengasisi ka nda cin aka̱ na dlalti a ka̱na hwol tuki, ka̱na citi aka̱ natlati ka̱na citi aka̱ natlati ka̱na dlalti aka̱na wulti koo mus koo gwe ka̱ daɗe ka̱ wulisogo ka wuli. <noise> dlalti gwe ka̱ daɗe k- k- k- ka̱ dlal sowu ten gasiwo kadlal kangwe ɗe pa ba̱ ka̱ kiyisi sowu so to gem cin hwol tuk ka̱ ie gasisi cin hwoltuk na̱ ma̱gwe na kopti wu na̱ ma̱jwe na koptiu so wu musa jwaka̱ ka mo gaaka̱ bii ngem ti nya, cimisi kan mus jwa kan ka moga na̱ ma̱n kopti na̱ ma̱jwe ɓona kopti sowu aka̱ pa̱li <noise> aka̱ kun ga̱ ɓa nya mal ma̱n lishti gwaka̱n aka̱ dlali, aka̱ dlali, aka̱ dlali hal a yal sheti kika gonwo hal sabo na̱ dlaltisi a yettal dop ki cwo yetlal a gop mbala̱n gon wo ham kapo kun yalgwasso pamma yalshetit ka̱yi aiki yeke aiki hwol tuki gire tana pa̱lti ga̱ yenti pyal gin gisiwu so mili jwon wo ka pa̱li suksi mili jwonwo ka pa̱li suk siso yek gin po saka palti tedɗi kiwo ka̱ niɗa so to mus nigi ɓi ka̱ hwol tuki ga̱ na̱k gwisi yek ma̱ pa̱li suk wani wani wo ga̱n go ta̱ni da̱so aa amo sa̱ pa̱li suk amiga̱ teggu ga̱n mau yela po ba̱l wu sa̱ po ba̱l ma pa̱lti suk ami ai bal wul hwol tuk ka̱n, wul hwal tuk ka̱n ie kan gwe de pa bi mbala̱n pa̱l wasowu, so yek laki wul hwol tuk ka̱n gem ie ɗe ama̱ pa̱l hwol tuka dani wu so hwol tuk ga̱na̱n wo yelade <noise> ma̱shka̱n ga̱ bali ga̱na̱n suk yeke tla̱t nya gwasi suk bonti gweta̱ tlawu yek ma̱ po saka tultiwi yekta̱ po tlanya To yek laki ama̱ pa̱l hwol tuk ie suk ma̱jwe da pa pamma ba̱ sa̱ ɓo yisti so pammau asa̱ tuli, so mbala̱n a da̱nget tulti a lubi sa̱na ga̱ ɓet gwa kana hwoltuk suk si aka̱ ci aka̱ tla ilgwe ka̱ zi ka ba̱l si kai paki ka̱yi pamma go ka sako ngoti aka̱ zi ten wutu domin na miwosa tulgo na mi a ci ka ka̱yi pa kiwu to sa bo na̱ hwol tuk so ka saka zita̱ <noise> ka sa ngot lugwe niwu aka̱ saka ziti si mau tas ci si mau tis wule sa̱ tul alubi gwa yek sa̱ci yeksa̱ tla ten gin yeke ten gin tasti ga̱ nya.